कनाडा संस्कृति मा साहित्य विश्व प्रसिद्ध चा जैमा लेखक मागरेट एटबुल अलिस मुनरो शामिल छन। संगीत मा लियोनारड कोहेन नील यःग शामिल है। नृत्य जन बैल कःटेम्पररी डाःस शामिल है।